افضل اني اتحكم في الماء عشان انه انا حلم حياتي اتعلم السباحة وكمان انا اخاف من الماء مرة اخاف من الغرج واتمنى اني اتحكم في الموية عشان اعرف اني ما اخاف منها واتعلم السباحة واقدر انه يعني ما ما ادري النار احس اني ما احتاجها اني اتحكم فيها زي الموية في حياتي.